Dibeala ginrinasie, targurti dan aa beterintani daffisa, ager ichieala aytenig elsa, wida gon daffafintani noge ajeeba, noge ashrieka elesa, man nogel ter torgora, tiagojisan, wida husan in shaferi shaferi eska teka gogninan lakin dewiko eska nechimona in ginerig, husan in shafiri fatta araga buara, wida dewiko aa isigina aba <hesitation> aba iminna? In asari minga aa alina? Mindan aba aa batarina? Twali wida ju fa- f- fagireka tachisa uu ghasie mashi noge una dari kir asune nalaie, in wida fagir ingir iyg in nogi ginri ginri la agiena in gineri fa eska ay turjimu yan, icheaka ju kara.